Poxeió hora nunu televisión ñuko nridá naxu kuñu noná xututé, nridaxi ninó naxu ku inka ñóo, na xu kú te nrida xi ninonaxí ihó, tiño xani ini nguano xaña diki dakuano nió iná ki dakuano si no que nú nana yi'ó na'a inka almaxa nre xhituxi inxhí ñuté rikani naxi nre, ndayú naxi nré tengueno xhi titó nrió televisión ian dé inadexakuaxi taniuninro konidanga nioxhí.